Aaah aju tamrin te gildu Al ya gi kelemu exercise wede me azol gi so Sala fi weekend kan mara wai seme ahhh Wu matumizi te hajati batal kede ajol sibunsigara, sibu asurub merisa ke owasa fogo

Ai dawa dudu aju wedi ne nyereku mh, nyereku aju wedi no dawa dudu mara kam, gi nadi ajama de den ina ma lugha tomon ta kingereza gal deworming jede gi deworm nyereku wedede ,wadin de baada Kila ousbu, wadin de baada shar, eh wadin de baada shari au bada ousbu

Aju uwo hifazi nafsi to wu aju uwo wasa uwo min mahaba ta sambala sambala, aju uwo kun nedif, uwo gi adul gildu to seme ,wu, kede uwo ma gi rudu badu ma wanasa ta mahaba wala sun, bes aju logo uwo gi rua tumiza uwo fi sambala

Fi ana gi soo kidima saa ,ashara, bada kidima, ana gi rua fi gym, ana gi rua soo riata sia dukur baden ana gi wedi ne anas tai akudu raha

aeh akili al aju uwo de akili akkk kadharawaat ma fawakih kede kun nedif seme

Kalam de kede gayi bara bara ma, kila kalam aju kede kun wayi. Bila bara bara ya bi kun kwes.

Ayan ta dudu al gi dakul fi kura wedede, anas logo de fi komu ta anas, awu jum iya ta anas al waskanin. Ya aju kede ina hafidhi ina fi nadafa tenna. De ya barawu teriga ta abus to.

Ana hibu zaidi asuma music namna ta matari, kaswida ,uwoooo ina endis khalifa tena marhum in jede kaswida too uwoo record milan, wedede gi hiilu nana sei sei de, ma guna ab lain lain music al namna laiiin, eehhh al gi adada azol tigia gasuma jedeee ladi num soo ita eehhh au Kan ina den fi rutan naade slow music dolede mara ketir gi hilu nana zaidi, na maju music al bam bam bum bum dugu kilele ah ah ah ,slow music wedede ah ah ah, ehhh gi kun seeme slow music wedede ana aju

Ita gi ayin geeru fi gildu te nyereku, te gi ayin fu, te gi ayin fi usa to mara uwo gi mofuku ta gi ayin fi suu ras to gi kun fi shida ta nuksan ta akil fi gildu to

Teriga milaani, al ta awun al umma giso, fi anas, lim anas, kede wonusu. Gayi falata , wonus kalam al gi fi, deya wesi ta umma. Teriga al umon, ana alim fogo taalim al ana alim fogo fi umma al umon so.

Zaidi mashakil taf taf tafis kan usra al namna dayifu ,fi gi kun mushkila wu gi kutu banaa ke gi ruwa fi garaya mafi

Ai ana safir fi bele barau barau, milan min umon ana safir fi sudan, ana safir fi jinub sudan, ana safir fi habash wu ana safir fi saudi.

Ana gi adul musingi tai te gidam ma yala tai kila Kalam tai ma yal tai ma wazuku tai

Fi youm ana gi akul mara talata, minsub fotur, bada dhuhuri gada, bada isha asha

Mariya kul al amili aju kede uwo hafidh kafir nafsi too kwesi min youm al uwo abidu amili uwo gi asurubu dawa uwo gi ligo akili al kwesi asan kede jena too fi batna raba seme

Taalim saadu ina me usra kulu taulan ,kila wai agara sokol ab kan uwo aju kun ,al aju kun muhandis kun muhandis ,al aju kun tabib tabib, al aju kun muwalim muwalim, al aju kun Sheikh Sheikh, kila wai kun sokol to

Taalim tai ana gi gesim fi alim ,alim alim fi umma hal barau barau me alim anas

Fi wakti tai ta faraka, ana mar ketir gi aju soo riada, gi rua fi gym, bada ana soo riada ana gi ja gai ana wedi ne anas tai staraha shwiya, asurub gahwa, gai me akwana dugu adis

Wai min mushkila al nusuwan ma bana gi ligo fi fi fi area tena, wadin joju bediri ai, wadin joju omon bediri, wadin de endisi ehh, ayin ne omon ragi de me ayin, de choice to ma, dukur uwo gi ja kun tab mara wai, wu nusuwan al kubar kalas eh problem al mon zaidi, shida al mon gi ligo, tab al mon gi ligo fi umma in jede nena dole zaidi te nusuwan wadin de kan ya kubarin de, wadin gi agara agara mafi, soo kefin mafi ah ah, gi jib tab na nus omon sei sei de ata agara mafi, wede gi jibu tabu dukur kaman mon gi ligo rujal al ata kefin jede eh, maisha mal gi kun tab nomon hasatan dole

Ayani godo godo setetu fi umma tena ma teriga barau barau, wai min uwo, al ya baga batal zaidi de ,ya zina, tinen moyo kofuta wede au merisa kutu anas gi rua sambala me nusuwan ,me rujal

Taalim te kutu umma ke kun kwesi, taalim al ana alim fogo ata nena village school Mafi, ah ,ata nena saving na gi save ya tawun milan al ana ayin fi umma an ina alim kwesi fi umma

Kede ta ayin je gal ita gi lebisi gumas al tegil tegil, al ma agder dakal fogo ita segete, wu azol al bi kun endi ayan te asthma aju saa kulu kede uwo kun ma dawa to gerib

Ehh Tena me ta kulu ya guruwa dooru jede Kila kalam

Ahh, akil al an gi fadhal ya rus, rus aju kede fi fogo em timatim, jibu fogo basala, jibu moyo wu mile wu dinze shwiya, ya jede

Al aksen kan azol agder ruwa fi kila bada shahar, kan geleb bada shahrein, kan geleb bada talata shuhur,k an tabaga bi ja kun ta gi intezir keeta ayan gidam bi ja kun batal.